کِسے وی ویکتی نوں پوری طرح سمجھنا بہت مُشکل ہوندا کیونکہ ہر اک ویکتی دی سوچ، انُبھَو اتے جذبات وکھرے ہُندے ہن۔ ہر منُکھ دا جیون، انُبھَو، پریوارک پِچھوکڑ، سبھیاچار اتے واتاورن اُس دی سوچ اتے وِیکتِتو نوں پربھاوِت کر دے ہن۔ اس لئی ایکّو ہی حالت وچ وکھرے لوک وکھرے طریقے نال پرتیکریا کر سکدے ہن۔ ایک ویکتی دیاں اندرُونی پاونواں، چِنتاواں اتے انُبھواں نوں پوری طرح سمجھڻ دی سمبھَو نہیں ہے کیونکہ کئی وار اوہناں دیاں پاونواں دی گہرائی نوں اوہ آپ وی نہیں سمجھ سکدے۔ کئی وار لوک اپنے دکھ اتے خوشیاں نوں چھپاؤن وچ ماہر ہُندے ہن جس کرکے اوہناں دے اصل جذباتاں دا اندازہ لگاؤنا اوکھا ہو جاندا ہے۔ حالانکہ ایمان داری، سنواد اتے سمرتھن دے ذریعے، اسیں کِسے وی پاونواں نوں سمجھڻ دی کوشش کر سکدے ہاں۔